لما أفكر في اللون البرتقالي يعني يتبادر إلى ذهني الإيجابية والحيوية، أحس بإنه لون دافي ومبهج، وكأن له طاقة مميزة، يرتبط بالغيوم عند الغروب، ويفكرني بالفواكه مثل البرتقال واليوسفي، يعني بعد ما أشوفه كرمز للإبداع يعني مثل الرسم والفنون، والأجواء الإحتفالية خصوصا في الأوجات مثل عيد الهالوين، بإختصار ال- اللون البرتقالي يعكس التفاؤل والفرح.